kua arasa, arasa mokoi eta payandepo pandepope, oimeko añete opaete arasareta yande maendua mbaere jare jukurai opïta ñaneakape, mbaereko jokua arasape yande maendua vaera, erei se kua momento mbaetï aikua, mbatï mbae ndive ambo yovake vaeta jokua arasape, jare mbaeko moasava, ikavi vara, pïsïivara, ani kïräira, jokuaq mbaetï kua momento aikua kiaraï jare mbaeko jaetava.